Қариб ҳамаи ҳайвоноти руи дунё чашм доранд, яъне қобилияти биноӣ доранд. вале баъзе ҳайвоноти дигар низ вуҷуд доранд, ки чунин қобилиятро надоранд. ба онҳо дохил мешаванд медузаҳо, ҳайвоноти баҳрие, ки дар зери об зиндагӣ мекунанд.